komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að ræða annan hluta sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudag svo ætlum við líka að ræða framlaga Íslands til Óskarsverðlaunanna hún er komin hingað Hlín Agnarsdóttir vertu velkomin

fyrr og síðar eftir Henrik Ibsen endar á þessari frægu senu þar sem Nóra söguhetjan skellir á eftir sér hurðinni og yfirgefur mann sinn og þrjú börn hann hefur tekið þessa sögu upp á sína arma og skrifað framhald sem gerist fimmtán árum síðar og þá snýr Nóra aftur ber aftur að þessum sömu dyrum og það fylgir óhjákvæmilegt uppgjör já en þetta er náttúrulega ekki þetta er alveg glænýtt verk og

þessi höfundur hann er sem sagt að já hann hann leikar fanga í þessu hjónanna sem aldrei fór fram í fyrra verkinu og við fáum að hitta þau aftur

og Þorvald og þar að auki fáum við líka að hitta tvær aðrar persónur sem eru Anna María sem er barnfóstra hjónanna orðin fullorðin kona og svo dóttirin sem

náttúrulega bara barn að aldri þegar Nóra fór en er núna komin á giftingaraldur og það eru þessar fjórar persónur sem verkið snýst um og og ástæðan fyrir því að náttúrulega Nóra snýr aftur í verki þessa unga manns í þessu nýja verki er fyrst og fremst sú að skilnaður þeirra hjóna hefur aldrei farið fram það er að formlegur skilnaður og þess vegna verður verkið fjallar það dálítið mikið um

eða tekur útgangspunkt dálítið mikið í sko hjúskaparlöggjöf sem er kannski orðin úrelt í dag en er hún er bandarísk en engu að síður þá tekst honum að skapa þarna heilmikla samræðu og umræðu um kvenfrelsi og kvenfrelsismál og ekki síst um hjónabandið og kannski um það hvaða þýðingu það hefur bara hvaða ábyrgð hefur sú manneskja sem gengur út úr hjónabandi án þess að nokkuð uppgjör fari fram eiginmaðurinn situr eftir mjög bitur og er afar óhamingjusamur og hefur ekki farið aftur í annað samband á meðan að hún hefur virkilega lifað lífinu Nóra hún hefur farið út og hún er hún er orðin

hún hefur stofnað sitt eigið fyrirtæki og málið er það að hún þarf

skilnað formlegan skilnað frá Þorvaldi til þess að hún geti haldið áfram að vera frjáls kona að vinna sér inn peninga og skrifa sínar bækur og svo framvegis því annars gæti hún lent fyrir fyrir dómstólum en það má kannski segja að þessi umræða um hjónabandið um helsi kvenna innan þess og þess háttar

meira við í bandarísku samfélagi heldur en til dæmis

íslensku jú það má kannski segja það að viss hluti af umræðunni sem fer fram í þessu verki er einhvern veginn umræða sem við

íslenskar konur og kvennahreyfingin er búin að afgreiða hún er pínulítið

gamaldags og úrelt þessi umræða en engu að síður þá er svo margt annað sem maður fer að hugsa um vegna þess að það

eru margir botnar í textanum sem opna upp ýmsar svona spurningar um siðferði og

heimspekilegar spurningar um samskipti um náttúrulega ástina og hjónabandið og allt það og þar kemur náttúrulega til kasta Unu Þorleifsdóttur leikstjóra og og hennar liðs hún hefur safnað með sér alveg úrvals listamönnum

eru fyrir utan hana sjálfa náttúrulega

Börkur Jónsson sem gerir alveg hreint flotta leikmynd sem að verður einhvers konar bara sko þau ganga þvert á textann það er ekkert raunsæi í þessu textinn sjálfur er

raunsær en leikmyndin er það ekki þau fara þvert á þetta og búa til einhvers konar abstrakt leikmynd sem að verður einhvers konar bara minnismerki

um stofnunina hjónaband eða kerfið og það eru ansi hreint sterk á þessari leiksýningu þar að auki kemur hún líka með alveg ótrúlega flotta músík inn í þetta það er Una Sveinbjarnardóttir sem skrifar músík fyrir verkið og hún er líka svona abstrakt en samt brúar hún líka þessi tvö tímabil það er að segja þennan tíma sem verkið gerist á og svo nútímann

svolítið skemmtilegt að Hilmir Snær og Unnur Ösp sem léku Þorvald og

árið tvö þúsund og fjórtán þau endurtaka hér

hlutverk og þau svíkja okkur ekki í þetta sinn heldur það er að segja mér finnst þau fullkomlega ráða við það sem þau eru að gera ólík einhvern veginn á sviðinu það er svolítið lagt upp úr því að Nóra í raun og veru hafi ekki elst jafn mikið og hérna

eða Þorvaldur Þorvaldur er orðinn eldri einhvern veginn líka hann hefur ekki hann ekki notið lífsins á sama hátt og Nóra og það er dálítið flott í sýningunni að Nóra er sú sem hefur hún hún getur hreyft sig um leiksviðið miklu meira en allar hinar persónurnar styttur inni í þessu grafhýsi já Margrét Helga Jóhannsdóttir og Ebba Katrín Finnsdóttir þarna nokkuð stórum já nokkuð stórum ég meina það var mjög gaman að sjá Margréti Helgu aftur á sviði það er langt síðan að ég hef séð hana leika á leiksviði og hún leikur þarna barnfóstruna og hún hún er svona hún hefur líka þann það hlutverk að vera svona dálítill

léttir og

var margt hnyttið sem

fram að færa en hún er líka sko svona kannski málpípa eða málsvari

gamalla viðhorfa og hún er vond út í Katrín Finnsdóttir alveg nýútskrifuð leikkona leikur það var dásamlegt að sjá hvernig hún gerði þessa ungu stúlku svona ofboðslega sjálfumglaða og einhvern

veginn svo viss um það að hennar skoðanir væru réttar en hún er bara að endurtaka það sama og móðir hennar gerði þegar hún var ung já þannig að

bara uppfærslan er alveg sérstaklega góð að því leytinu til að þetta er mikið sko listamenn koma saman bæði náttúrulega leikararnir en ekki síst allir aðstandendur og ég má ekki gleyma henni Sveinbjörgu Þórhallsdóttur sem gerir þarna dansa og þetta þetta að lokum verður mjög flott listaverk á leiksviði Borgarleikhússins

var sagt frá því í síðustu viku að kona fer í stríð verði framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna þetta er mynd Benedikts Erlingssonar hún lá óbætt hjá garði hjá okkur í sumar í sumarfríinu ja er þetta ekki verðskuldað jú ég er búin að sjá myndina tvisvar sá hana fyrst í vor

núna aftur um daginn og ég verð að segja það sko að það er allt sem gengur upp í þessari mynd það er bæði handrit leikstjórn og ekki síst kvikmyndatakan og músíkin en ég ætla að segja að það sem er

við þessa bíómynd er það erindi sem hún á ekki bara við okkur heldur við allan heiminn því þetta er mynd sem fjallar um okkar mesta vanda sem við horfumst við og það eru loftslagsbreytingarnar og þetta er þetta er stórkostlegt stórkostlegt innlegg og svo er myndin náttúrulega líka bara svo skemmtileg

hægt að sjá hana enn í bíó kærar þakkir fyrir komuna Hlín þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl